Apo nne loikene ama noke ta tapu opogino te loikene kugui touno morukasigai. Apo ta tuare melagu, ako kugui kuge tumtumoi miginopogino tego loikene siketasigai amanloko meraguogino, hausiki upuloi ogo nege akoi kugui nke kaikai kaigo topogimgu melaguonno. Iko loikene ungilai e buka up uloi nne ege bukag numnumo egu apo iai kugui egu, ako aike ako sinto omolu, iko loi sik etasigai healing etogipio. Apo nne egu sinto iko nogu aike kaigo tomugu egu toi m-iko loike sik etasigai ogo egu toi kaigotopogino apogim lai sinto. Apo iai spirit aike sinto tetelum, aposi nne loi lotu elokuala nne egu m-nne egu loikene amanoko konegu no mma, eko nkomma tatai maigupa apo sik elulo, sik elulo e buka hausik alo. Egu, egu sik eluigu nne egu nne saion gele lotu eroku-ala. Saion nko lotu elogimo egu, ikotano nkomma imon egu nega apomino lo sik etasi mau. Toloio m-nege te nkomma loikene lotu etogimoi tepogino egu iko meregu egu healing ilolai eko egu amulo lo mau u-nne mau lugorele tou maigou mau lopa toi. <hesitation> Tepengu upui, egu apomino o, egu amulo nne amo touno lugolokui, apomino lo lugonila mele egu amulo touno lugogele touno maigou. <noise> Kamo egu apomino nogu m-lopa toi milo tepigigu upui, iko loikene lotu etogimoi egu amulo o, milo egu tepogigu mungu, egu eikoi egu, prayer etoipagu egu lotu etoipagu egu agulo a nne alleluia nne iago stick lopa mokopomino lugolosi nne kuguie melagumui. Healing logosi egu, melagumou egu apogino ako ta kuguink paua nkui, mmo lo ako kugui mau m- ee aike lopa ata nogu e puregele lugotoluine, lo kologo tou, lo ama sik eniguara lo. Ako stick peteine lopa aike nogu paua tainui <noise> lo toi maumani tege mauguralo lagu ogi nne mani, kologo tou. Loia aike telogimme ako nkei ureita nke ureita nke ako temmo maugulom. Egu ogulo o, tata tege maumani tumtuguo eiko teiko ama moliro tumtuguaru mautou mani tumtuguo. <noise> Egu m-amo egu meraguaro egu oguro a nne mau toi moilasi, egu moitalei iouigu nege apominlo toitou moini mau toi. <noise> Toloio ta logomma melagulako amo egu singalo ogulo toi moilasi egu, ako pogomma sik egu agulo nne mau melagumon. Kala lego lopa pogolaito kogulo melaguaro. Egu nagai, egu moimoilugu egu nege apomino toua moini mulurala toi tege mani melaguralo lo amo ako aike lopa ata nogu lugoto-luine nkilo moimoini kologo ite nke nogu ulasi kaukagatolomoi touno pompolugupakui ako kugui nke pautt. Teposigu egu nsikaipalo moilulo moilulologe eiko egu lopa nagai sik erulo. Sik eluloi egu touno mani liroi lopa louge pararaisi elulo. Kaikai nsikaipalo moiluloi egu unge lopa pilo pararasi elulo iko unge tuntugu egu apalo tei mau sinto silaulo. Apomino tete kam te iko iko kaikai tou lugeturo peina, kam ta kugui kaikai lonkoi pulo pei mmo lo amo aike kaikai lugetalei aike ama ekenua. Tego egu sinto tumtugu apomi a iko egu oilopogipio. Kam tege tai pogomma nsikaipalo moiluine sinto m-ausikige tege louge naugou tumtugu, tuntugu apaguo tei tege sinto. Sigilai ausik gilou ogo egu touno melaguaro tege ogo ausik ge nagai arawa piopio to paguo tege sinto sisilaumo egu igilaiko arawa egu numa kuago moilotopaigu egu lopa puagulo eiko nkoma tatai maigupa. <noise> moirugroi egu ree mau puagosi tuntugu egu minno tapugumonno murumalo, nagai ege buka, buka nunugu. Ropa apomino nne tee loi amarogo tapuogino eiko tapuosigu sinto numenpalo sinto moirulo lopa pilo puagulo. Egu konegu no ma ogo uigu. Nne ege <noise> apomino uo toi nenko tee nne lotu eromoro mesi kaikai kuguinge opomino apomino sinto, roo toi sinto siralui ann teinko nne tee lotu melimo nagai muunmulumo reguo. Egu iago unge family prayer lougai kogeguo ege opoge. Anapakogomo egu nne <noise> gemo nne loge maumani ia aike kaikai tetemimoi nne ia nkonma sick lopa tounoge etoimuu. Egu sinto temulo amulo nne roo peteri touno ioio muui tei poguu maigupa egu ntoulopulo egu nege apomino roo amo kugunge kaikai onolo. Roo amo kugui igilaigo buin nigilai uotorui nne lopa ia kaikai meragu logepio, ia nne teiopio ako kugui amo tuaree meragu mm egu amulo aga aike ogo ama meragu teeneigu nkonma sick lopa meraguom <noise> egu nege apomino oo iko omo mani kaikai rugesimoi aike ama ekenua nne amo ako kugui kaigotomuigu roo kaigotorosi. Ako touno lopa nne kaikaimoromoi. eiko amo egu meraguaro moiruro te eko tet ama sick etasi urara. logomma ogo sick touno, tamu ogo touno. ke oioipuguoi doctor gaiugo marasin opaopa mo lopa kerukaro. egu igirai meraguaro egu mau mani moiruro tee poro nko poruminko egu piro. tegeogo egu story etoipunno, apunno nne igako eikoi meragu muro. konegu nommaogo uigu eikogo lopa sinto kaigo to pomino apomino loo. lopa uro amuro nne mau lonko tai atu gesi, mne sick eromino ee mui, eiko go lopa kai go to po mino apomino loo omo lopa toi taagere kugui koro orom. ako logomma sick lopa kugui toi koro opeio. kugui toi tepegu, migino pakesu, helling uotopoinui, eikogo egu lopa sinot sirauro mera guaro centue teurara. eikogo egu lopa meraguaro piro, egu nommago nutuere centre teumara egu eikogo sinto uigu lopa kai goto posigu egu apo helling loguro piro moiruro, eikogo meragua ro. apo tee loikene tee ama sinto kuge meragu ako sino aposi mne loi, loi touno kirogokui. ia nkomma melagu ekemua temumara maigin taa kugui temtemugu sinto, iko aike sinto an-apakogui apo kugui nkomma gere tuare.

Ako kugui taa pogomma nko nko gigui apogigui ako kugui taa loi ama kugiaranke ianko meragu tuntumo muu turugomu aike pake leego opuroro guogo toi tapurui. egu akou sintorosa egu akou kugui nke aku aike turugomutu uouotopakumoi. <hesitation> aposi nkomma meragu taa ama melagu tuntugu tego loi egu turugomutu toi iroui, ege ama sinto mai gin loi ogo touno sinto tepegui. loie aike simoto ugoinu guogo moriro tintin temurogo toi aposi aga sinto tou ee amo iagere lopa muu noikei <noise> mokinasi apogompigu loi moriro nko nko, amo taa muu turugomu toi mani nunnum la kaikai ia toutou porukoiposi toroi o kopiro nomaro ia aike mani nomoto porukogesi. <hesitation> sinto regu kaikai mara touno nokopokui taa melagu toi oim tuntagugosi aposinto <hesitation> lopa mau tanko, mommorugosi ako kaikai toi aposi, ia kaikai ia loi mokopoipoimoi ia loi mori ro togu moi amo tee <noise> nkomma loikene tee teruge mera mera guogiguine iago nkomma mulagu ekeua temumara egu aapokui aga loi kiro kominogo tee touno mani. <hesitation> ia nkomma melagu temtemu <noise> i tenko loi toi tee muu turugomutu apo mani nunnum tego loi noke nke. Tamu o ekuaro uguogo toi oposio tee aike pake tounoke leguogo toi oposio. touno toi aposi tounokaike touno tuntuguragu toi tounoke tokoi posi. moni ukuguogo toi oposi, toi aposi oo iaia logio taa aike logio. tounoke tuntuguragu toi aposi mne mau tounoke negu nagainogo aike tounoke tuntugu taa loi ninu miro toi aposi iaa ako aike opio toi nego kogokosi. aike lopa simoto apakogui egu tai loi ninu toi opui apokuo ako nege toi tee loo kogo goinosi, aike simoto piopio topokui loikene toi mau mani tonto koimai, toi apoi eiko meragu. lee lolai apogi kui taa aike sinto touno iomuinogu apakagurogo lopa tee mani toi apogim sinto